keeriwǝ le wɨ we e lée ri mɨŋ wɨ lee ri keeri kpatɩ wǝǝ e lée ri wɨ anyɩŋ ǝ lɨŋ vo rɨ lä lɛrǝ e yi anyɩŋ ǝ lǝ tǝrɛ kɨtɨŋ ǝ lǝǝ lǝ wasawasa. rɛɛ lɛrǝ oturu ya láa haa lǝ̈ oturu keeriwǝ wǝ laa lɔ lǝ̈ to wǝ la nya keeriwǝ le wɨ we wɨ ponu wǝ́ yée ri kɨ wɨ lɔ la wɛlɛŋrǝ.